<hesitation> Men sintetik go'shtni yemagan bo'lardim. Chunki bu sog'liq uchun judayam zararli, barbir u labaratoriyada ishlangan, xar xil moddalar qo'shilgan bo'ladi, kimyoviy elementlar qo'shib ishlangan bo'ladi, tabiiy yo'l bilan hosil qilinmagan go'sht hisoblanadi. Bu esa insonni sog'ligiga judayam katta zarar ko'rsatadi. Ayniqsa, hozir bu ommalashib boryapti. Bizni mamlakatimizda ham qanchadan - qancha insonlar shu go'sht orqali - shu go'shtdan zahatlanishyapti.